E hanini i ka wai i loko o ka ke kīʻaha. E hoʻokomo i ka hulu pena i loko o ka wai ma mua o ka hoʻomaka ʻana <hesitation> ka hoʻohana ʻana i ka pena wai. A laila, e kau i ka pena hulu pena i loko o ka pena wai a e pena ʻoe ma ka pepa.